Ny ilà ny échafaudage koa zany, laha ohatry am'resaka fagnamboara tragno lafa mandoko tragno i zany agnambognambo agny misy tsy takatsinao de afaky mitsanga agnambon'igny eo e de mandoko ny tragnony soa aman-tsara na hoe misimisy beton anatin'ny barika regny koa zany ampiakarinao agnambo eo laha ohatsy ka raha de afaky anaovanao finition tragno sy ny ohatrohatran'zay.